Ny loko mavo indray dia midika fihiratan-tsaina. Ny masoandro no tonga voalohany ato an-tsaiko rehefa mieritreritra loko mavo aho. Dia mahamiramirana ny loko mavo raha hay ny mampianjaika anazy.